<noise> <hesitation> Fomba ataon'ny physalie hiarovan-tegna: izy a biby mangarangaragna mangarangaragna, de raha vao izy ndray mandeha mizaha anao zany a de sy hitanao izy satria izy izy mangaranaragna izany, de fa raha vao ohatra am'zay anao mandinika ananjy sara tegna hoe zahananao sara de hitanao izy fa raha vao ohatra hoe mizaha ananjy indray mandeha anao sy fantanao zany izy fa izy a le izy mangarangaragna igny de sy hita.